بار كونتر لا كولر اورونج انا كي نشوفها نخمم توجور في التشين هادي هي الحاجة اللولة اللي تجيني ديراكتومون في بالي ما كانش حاجة و حدخرى